हम बर्गर में जैसे हम बर्गर में मन रख्खे बर्गर बनाउत हैं, पहले मास खे पकाओ जात है। उम्हे जाने कित्ते सारे मसाला मिले जात है उखे तलो जात है। फिर उम्हे काई प्रकार की हल्दी धनिया मिर्च पाउडर दही जाने। कितनी <noise> सारी चीजें इस्तेमाल करत है। फिर उके बाद उखी मास की एक टिक्की सी बन जाती है। और मास की हदिया सब हटा दिया जाता है केवल मास ऐ मास रह जात है। फिर उके रख खे बढ़िया से ताला खे उखी एक टिक्की सी बना खे। बर्गर के बीच में रख देत है फिर जाने कितनी सारी सॉस डरत है। प्याज धरत है हरी सब्जी धर देत है और उन्हें चीज बगेरा दाल देत है। और आप हिसाब से एक बर्गर तैयार कर देते हैं। जोन की बर्गर हमें लाने जान लेवा मास की तरह तैयार करो जात है। और आपका बर्गर ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं गर्म आया। आपको ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा लेकिन बनौत है और लोग ख़त्म भी हो गए हैं।